Dra to ra gny resakinao momba gny film igny ra. Soa io! Tsy misy olo atokisa ndre raiky agnatin'ny gny film igny. Namanao androany, fahavalonao maray. Ze mba eritseretinao ataonao hoe rôly, maty izy ndraindraikin'igny da tampotampoky eo de mivadiky gny tantara igny. Ah soa io sady mampitaintay.